Kauso mi kauso mi in andi yabinno babaɗi wuyanmu na namtu coka hai nagonna kaccesu ai na namno cokamu ai a ina jijo, a ina jijo la- lamto gani aka hai mi'i, daman kowane kowane 'ya ko anshensu tishe a ganati boko ansu tishe ai a da'afa beko ai saidai ko onshensu bu zara moyanko shoko <hesitation> agamko a hentatu ki jijo a lamtu koi na gonni ansheni tishe dabba yoyiya a duniya wanse agana bobu ko oni teshe bumi yanzu ko- kauso ko komshi ki nakonsu konsu tishe moyonko koi dole a ditu gamko bare yabi ai yabi ona- na urno aka indi na hafta shokonombi sai jijo gana ai in ko anshesu ma ai a ina jijo akanko ko ansu tishe uku kuma ka'a ko mamno abincinsu a moyinko ai a ina jijo ai dama ka'a ko- komoishe ankubo dawinsu bo- bo- bo de'insu de'insu insomi sai jijo aganabu do? ai ganonko. Amma go a ina de'insubumu leko geɗenkoma a damta zunibu to goiye ko oni tishibu aibama ka'a koi- yoko ko onshensu tishi zaran moyonko koi dai jijo gamko ki talotalo zunima a agananti go onsu tishi du muni ana mara, ko iko mara miya ko kaje ki yabi, ki talotalo, ki agoga dole ko kaje- ko kajemmi ko ansu tishi budu a tina ai ina jijo gamko ko, kauso mara miya kokajabu ko keja oshi, ko kaje agoga, talotalo, ko keje yabi du legoyiya andi tishini an duniya ko keje 'ya amtishi bu adai tiya, atina miya kausodo- kauso goyyene beikauso, asomiya kau andi talotalo bu yabi dai andi yabi andi agoga dai amma da andi talotalo do? kausomi andi bomara yoyiyya kowane akajati a zati.